ཐ་གྲིས་ཀི་གི་ནམི་ཧཱན་ཌི་ཀེ་གོར་ལསཱོ་བར་ཆ་ན་དེ་ཐ་ཏོ་གྲིས་ན་ལོ་ལྕ་བོ་ཀབ་ཟིན་ཧ་བོ་ཐོ་སུ་པ། དི་ལེཡ་འོ་ནང་གི་ནམ་ལ་དེ་ལོ་བརྟི་ཤིན་དྲི་གེ་སུར་ལི་ཧ་བོ་ནག་གཆག་ཐོང་སུ་པ། དི་ལེཡ་འོ་ན་བེ་མང་་བར་ཤོ་བེ་ཧུམ་ཕོ་གི་སྤུར་ཟིན་ཧ་བོ་ཐོང་ཤོ། དི་ལེཡ་འོ་ནང་གི་ཧུ་མི་དིཀ་དེ་དཀོ་ཆེ་ཚུམ་ལེ་དུ། སྔ་པ་གི་ཧི་མུ་དིཀ་དེ་གཅིག་བཞི་མཐའ་དྱིཊ་དེ་དོ་གཉིས་བརྒྱ་ཡིག་པ་དེ་སུག་ཡོད། དི་ག་ཡི་ན་ཌེ་སྦས་མཆོར་ཟིལ་དེ་ཚ་དང་གསོ་བྲས་དེ་ཞིེ་ཐ་ལེ་ན་ཌི་མོ་གི་ནོང་མ་དེ་སུག་དེ་གཙ་ང་ཟིག་པ་། དི་ག་ཨ་ནང་གི་ནོང་མ་ཀི་ཕུར་ཊ་ཁལ་པ། །་དེ་གྲེ་ཐ་འཚབ་ལྔ་དེ ཐ་གཡེ་ཌེ་ཐ་སྐ་སྐུབ་བླ་རོ་དུས་རྦ་ཡོང་།